صفر، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلتاشر، اربعطاشر، خمسطاشر، سطاشر، سبعطجاشر، <noise> تمنطاشر، تسعطاشر، عشرين.